नवंबर रो महीनो ठंडक रो आगमन अने त्यौहारां रो रंग लियाज। भारत में दीवाली उजास अने समृद्धि रो प्रतीक होवज जिकरो सै घर-घर रोशन होवेज। गुरु नानक जयंती सिख धर्म खातर महत्वपूर्ण होवे। कई जगह थैंक्सगिविंग अमेरिका मनावै, जिकरो कृतज्ञता रो भाव दर्शावज।